Laha ty karazam-boro misy a madagasikara eto, laha araky fandinihako azy aloha tokotokony eo amin'ny roanjato sy ropolo limy amby eo.